. Okpoho rofem a'hodemene oreb retor so na okpo ora rofem odemene oreb ora aye soyina bhanor babha yina okpoho ikpoho si maghai be bhayina hikpa bhayina afen fo okpo osokumoro rebho bhoven fen sara bhozina be gwan soro zina be mona nnor okpoho rofem odemene orebho okpo rofem odemene oreb bhareto soja sayina okpho so maio sase don a'ose sa bhoton bhumai bharakor bharakor bharakor bharakor bharakor arara zemmo abare sakpa onor gwora okpoha oyina sose bho safa oyina fim efe sabhe tabhor bhenyi imuraka iva itar se damo so babhadon. sonyina bhano ba . Okpoho ora bhayina gwe tututu bhoro auja nkubho nyina gwen mman nana tita ye ame okpoho oyina obhazi edo ara fon a'romaroma fon a'romaroma tita ye ame obhazi edo ara fono okpoho rofem a'odemene orebho mmoso rebhareb rofem a' odemene onyi refe bho bhanor asa va bho bharo gwan gwo ara rere mma re bhikpoho. ama bhusa omoyina ozama asa bhebharo bhero ora gwan okpoho mona okpoho ora rofem a'odemene onyio rofem a'odemene orebho okpoho so reb rofem a'odemene ora bha rebhanoo okpo gwe so zan rofem odemene sa rozanor ozama okpo ozan gwa ujumene oreb rofem a'odemene onyi bharebhan a'so okpoho so reb bhoven onyi foja obhazi ora onyife faro ahumo anan rofem a'odemene aso. . Bhoven fere sa opema ora hozaroare hozaro ahumor ana rofem a'odemene ayar ayar ayar abare ayina okpara hoza hota ta bha ada va bhimai bhidu aofi bha rofemo ozama ava rofem rovi rovi rovi rovi ava fibha hoza kwere dat oza kwen maka onyi rofem odemene osome sane monyi. mene rofem a'odemene. rebhan asensa redemene rakubho. rerebhan a'sen sa humo okpo amare razen reba rebhause sa re yina okpara ozama rofem odomene gwa ro–fem odemene okoro yina orom rofem a'odemene okoro yina mona nno rofem odemene sa obhzi onyi bha fenana ora bha okpo uo ora obhazi monyi gwe asa yen dar asa si okpoho gwere ara rofem a'odemene ora bha–yayi aka gwao ora igarigari aka gwao asa gwagwe ara rofem a'odemeneo asa si bhoven a'fenana fa gwo aka si ara rofem a'odemene oyina bhanor babha yina ji ibabai bere habharaio sa bha na itune ezin ava ohahano . Oyina bhano ba yina ji ibabi bere. bhoro mmoja okpoho oreb etoma njan reb etoma mmunse mnunse ebabai ehua bar okpoho etoma orebho okpo rofem a'odemene orebho rofem a'odemene sa okpo oreb so reb rofem a'odemene sere bha refefe gbeh bha hesare hora bur rofem odemene sa obhazi onyi sa gwoba'yina bha gwa eyo etoma sara yina se tutu mma sa kpem akpa ora bha rebhan sara ban rebhansere bhano bhopi bhoro oh bhano bem unham okpoho be bho hoda tanta ifem iki demenebe haze ozama rofem odemene roku bha okpoho oda rofem a'odemene sakuma roku bhe to ma mmoso ra bha nyayi aka hobha agwa bhagwa rema don ara fon abo ono omofa mosora igarigari akagwa onor omofaa. ora bhusibhusi aka yine asinor ora bhenantor bhenantor aka sino onor omofa bur rofem a'odemene sara bhoaroda ikpoji mmi sibabai na bhovenvene ebibiri ohonene osopabho rofem a'obe asa ropabho ora bhoven fona nno okpohorofem a'odemene orebho